Biyaa ñegin woobo, ñégin yo, bigiim bijaa, gñégim bijaa bógi, ndi biyaa mo wéeyi. feeti wi, feet, feetin yo, bin yo sal ñég bangí yo hab. Ñég du uhabma, mo sali yaatu, alúŧi we, bdiini baawomi, ndi léeyi ma to usat njandi lotte njuuma we nteegi, we alaanti ma nhabma. Nda ahabma untita ma yís, binyaa so uyísma san gsaam ma soli a hí, ndi gsaam ma soli a hí ma habe. Wee wi unjiiŋ wédu uñúwe, <hesitation> gimbaajina alansaro wo, wee wi unjiiŋ wédi uñúwe, han wédi ma ɓéf ñég ma unyaamaye bilíbri a gileer ma. Ñégim bijaa, unlíbtima líbtini a gileer ma, unan yaa giliinti uga ma yúra, ndu ulítima a gileer ma uriŋ, unjédi giliiŋti ma uga haji wédu uñúu ma ugaa ma yúra. Ndu uyaanta haji ma umanan túm a gibool, unɓúr ma hana añaan fis, ndu uɓúrma, unan wali gileerin wédu uñúu ma ujiiŋ be. Ndu uɓúrma uñaan, unŋóodima a gjooli ma, umanan salab, ndu usalabma wee wi unwosa ngi fosí, ngi feefi unwosama, ndu uwosama ngi fosí usów. Umanan nyósiryosir, ndu uyósiyosirma usów, unjédi toom, umana wosa, uyaanti gwilin hódi gilli ma gdúbatu glore. Unyódi bsúm bo, uyósi hatíde, ujódi gifuŧaj giiinji gilli ma, fguŧiji ma gdúba tu uyaantigi giŧínŧar golla ga a giinji ga, gin gí mo gihii, go unyaanti gdúba tu.